Aviti un granni sensu di lu stili. Comu vi mparastivu a cusiri e disignari abiti di matrimoniu di mugghieri e di omu? Iu ‘un haiu mai vistu na picciotta accussì giuvina fari vistita accussì beddi. La stati chi veni si marita me figghia e vogghiu ca lu vistitu ci lu fa tu. Nuatri ti dicemu lu materiali e lu modellu ca vulemu. Quantu tempu ci voli pi lu fari? La simana chi veni vegnu cu me figghia accussì pò pigghiari li misuri e accuminzari a disignari.